Bueno pues este n, itzkuinmeh, inon pues n seki techpaktiah tikintpiaskeh n itzkuinmeh porque pos n yehwan tlakuidarohtokeh ompa tochan kanah ikah kineki ompa onkalakis tlachtekis pos totzkuin kon mawtis. Seki totzkuiwan pos okachi kimatih aki amo- amo ompa chanti keh amo kon ixmatih pos konkitzkiah kon- kon tetexowah kon- kon tokah, tos ihkon tozkuin pos ompa tlakuidarohtok. Nekahki tla sekonimpi kanah ome, kanah eyi n itzkuinmeh, pos okachi kualli porque <hesitation> yehwan mo- mo keh monotzah, keh mo- mopalewiah pos ihkon pos amikah kualtis kalakis ompa tochan. Iwan nekahki seki tikinpian noihki mistonmeh, mitstintzitzintih pos sekonimpia techonimpaktia ompa katteh towan, pos kanah nekah kochih to- tokxitlam- tokxitlampa pos keh ompa san techon- ntlasohtlatokeh pos ompa ompa sekonimpixtok kanan setzin, ometzin, noihki nekan mistonmeh pos yehwan nekahki kinkuah n kimichimeh, kinkuah n kimichimeh iwan ihkon pos tlachipawtok tochan porque n kimichinmeh pos wieroh kichiwah, kimichinmeh techinkualiah n to- n- to- totlakual kanah topantzin ompa tikonimpixtokeh kanah este se galleta ompa tikonpiah, tlakeh amo kualli osekontzak ich bolsa pos n kimichinmeh walkisah n yowak tlakuakiweh. Tos ihkon pues n mistontzin tla keh ompakah, pos kon in- konin- koninmawtiah o koninkuah konkitzkia iwan kon- koninkua, ihkon nekah n mistonmeh sekonimpixtok, ompa katteh, este san moneki sekoninmachtis kenin, porque seki n mistomeh pos amo kualli kichiwah pos no ihki techkualih to- totlakual tocomida, tla keh amo sekontzaktok cazuela, <hesitation> kanah tochintzin impakah pues mistontzin konanas konkuas, n ihkon ke pos moneki sekoninmachtis n nekan mistonmeh tla kanah kikuah n comida pos sekinmahwas sekinpachilia iwan yehwan kahxiliah, kahxiliah kenin iwan nekahki pos ayekmo kichiwah ihkon wierohtik. Pero tlakeh sekoninmachtihtok san kualli ompa katteh, san kualli ompa katteh iwan kanah amo amipan tlehkowah n mesa, este san tlalpan nentokeh, san konkuah pos incomida sekoninmaka, se tlaxkaltzin sekonpaatilia kanah ipan caldito pues yeh kimattok inon icomida san yehinon konkua, amo kikua kanah tehwan to- ipan to tlapato, amo kanah tlehkowa ipan mesa pues ihkon este amo, pues este amo wieroh kichiwah. Noihki n itzkuintli pues sekonmachtihtok tla keh amitlah sekillis, amo sekahwas pos kalaki iwan <hesitation> itlampa n mesa ompa kochi pos san mochixtok sekonmakas comiditah tlaxkaltzintli pos momati ihkon kahki, pero pues tehwan sekoninmachtiah n itzkuinmeh san kalan, ma yettokan. Kanah ma kalaki n itzkuintzintli sekonahwa pos sek- sekili nepan ma wia kalan, o sekontlamaka pos kalan, sekontlamaka kalan sekoninmax- sekoninmaka se tlaxkal, sekonintlamochilia pos ompa tlakuah, ihkon este pos amo- amo kalakih, este pos ihkon tlachipawtok tochan. Ken achtoh pues este topapantzitziwan pos okinpiayah alomejor miak n mistomeh miak itzkuinmeh pero pos kalihtik okatkah, iwan este pos igual inon amo kualli, kihtowa pos keh amo tla- tlatlachipawkan porque pos yehwan eh- este seki kinpiah tekpinmeh, pos este kalakih pos n tekpitlan kalihtik, ihkon pues amo- amo tlakualtzin, yeh moneki pos este ma- pos ma sekoninmahwa ma kisakan ma yettokan kalan, pos kalan kochoh deporsí, cuando tlaseseya chikawak pos sekoninchiwili keh inkaltz- inkaltzitzin pos ompa kochih kalihtik igual ihkon amo pos amo tlahyowihtokeh porque pos yehwan no igual kimachiliah n sesek, sekmikih keh axkan tlaseseya diciembre, kanah pues tlasewetzi, este pues ompa yehwan pues noihki tlahyowiah, tos sekintlalili n i- sekinchiwili n i- i- ikasita pues ompa kochih, sekonintlalili kanah se tzotzol ayekmo sekinehneki pos sekitlalili kalihtih iwan ompa, pos ompa kochih yehwan. Este n mistontzin pos igual se tzotzoltzintli o bueno yehwan okachi amo owih porque mo- motokih kan braseroh inawan tlikuilan este pos ompa tlato- tlatotonixtok pos ompa kochih yehwan, kachi amo owih tleh- tlehkowah iwan ompa- ompa kochtokeh tos ihkon pues amo- amo pos amo kimachiliah n sesek, yehwan pos kalihtik. Este okseki- okse tlamantli pues n itzkuinmeh moneki igual no sekinmachtis amo ma tlatetexokan porque seki asta tehwan kualtis techontetexoskeh kanah yowak ma seonahsi iwan tlasewtok, mati kenin como keh amo techonixmatih pos techonkitzkiah, ihkon neh nomamantzin yakin okontetexoh se itzkuintli pues nelli weyi ok- okontetexoh este otechonmawtih porque pos sawel o- oeskisaya iwan nekahki pos n itzkuintli pues amo tekua, n yeh kihtowa n inteeko pos amo tekua pero mati tleka ihkon okonkitzkih, okontetexoh iwan pos okonkokoh, aha okonkokoh, iwan pos san nimantzin okonkuitoh n alcohol kitlaliliah, okipakakeh ika xapoh ika atl, okikimilohkeh ikan se tzotzoli iwan kihtowah pues kihtowa amo ximomawtikan nekan totzkui pos kahki vacunado amo kanah kipi kanah kokolistli rabia pues este ino okachi wiero, iwan san o- otechonnawatihkeh kihtowah pos amitlah inon amitlah, pero pues tehwan maski ihkon pos se- semomawtia porque pos okonkitzkih weyi nelli okonkitzkih okoktetexoh iwan asta axan amo pahtih, maski kimopakilia, maski kimo- kimotlalilia alcohol este pos ya neskeh- e tepitzin o- okineki mokokos este de infección tons oyahki inawak n doctora ompa pos okahwak kilia tleka ihkon timokawa pos ximopahti, este monekiskia ximo- xikmotlalili vacuna porque pos amo sekimati kox neli n itzkuintli n pues vacunado, n xikmotlalili se- se vacuna, porque kanah pos seki ihkon mochiwah okachi wieroh mochiwah, pero kilia n moherida pos neli amo pahtitok mon- mottah kipia infección manimitzonmaka pahtli, este antibiótico xikononihto iwan xikmotlalili se pomada iwan xikmopak- xikmopakili mo- mo- moherida. Tos ihkon kihtowa pos okachi san nimantzin pahtis, tos nomamantzin pos okonih n pahtzintli iwan nekahki mopa- kimopakilia n iherida, pero yeh kihtowa pos amo pahti asta axan kiwika kanah se metztli iwan tlahko amo pahti, pero pos n seki kihtowah ihkon cuando mitzontetexos se itzkuintli pues wehkawa, wehkawa se ome eyi metztli asta kanah o- o- opahtik, yolik porque pues inon wieroh tekokoh n se itzkuintli mitzonkuas, tonces asta axkan pues amo pahtitok, seki kihtowah ika ma- makimopakili iherida ika este n xiwtzintli, n tlen itoka, n este árnica kiposoniah, kihtowah inon pos tepalewia miak, tos ihkon axkan ya, yokimokowih xiwtzintli árnica, kiposonia iwan ikinon ihkin san totoniktzin pos kipaka n i- iherida, achtoh konpaka ikan xapoh iwan atl, satepan kimotlalilia n <hesitation> n atzintli de árnica kihtowa pos inon ya <hesitation> ika mopalewis, n motta kemah kipa- kipalewihtok, pues ya nes keh pahtitok, pero pos ihkon kichiwah n itzkuinmeh, moneki sekonmahwas, sekoninmilpis, tla keh neli tlatetexowah pos mejor ma sekoninmilpi san ompa ma nanalkatokan, porque tlamo pos- pos techowihkanakiah kanah se tovecino makontetexokan pos se ontlaxtlawas pahtli, doctor, ipasaje, icomida, kanah wehka oyahki n inawak doctor o okseki asta hospital kinwikah, pues pues kigastarowah miak tomin, sekonintlaxtlawia, tonces este ihkon moneki sekoninmilpis n itzkuinmeh ma- mailpitokan iwan pues ihkon amo techowihkanakiskeh. Mistonmeh pues inon amo amitlah kichiwah, pues bueno yehwan san kanah tla keh amo sekoninmachtihtok pues kalakitiweh techan noihki koninkualiah n incomida vecinos pos igual techon- techonahwaskeh kihtoskeh nekan momiston onikittak o- onkalakito nochan yowak otlakuahtoka, pos noihki techoncobraroskeh kanah se pantzin o tlen okonkuato pues techon- techonnawatiskeh pero pos inon moneki san sekoninmahwas, seki ihkon tovecinos pos amo kinpaktia, pues kinmakah veneno iwan koninmiktiah, tehwan amo amo sekimati akin pero san sekonahsi tomistontzin nepa wettok ya yomomikillih, ihkon tomiston sekimatok ya kanah itlah okonchiwatto pos mo okinpaktih tovecinos okipahwihkeh toces ihkon pues pues teyolkokoh pero pues tlen sekichiwas ihkon mistomeh seki amo pos keh amo tlakakih maski sekon- sekoninmili pues yehwan xamo amo- amo ken nikihtos amo pos kinpiah i- i- ipensamiento pos yehwan yolkameh ihkon kichiwah. Tos ihkon tehwan pos mejor este, pos seki amo kinpiah mistonmeh mejor, amo kinpiah porque amo kinpaktia ihkon kanah ipan se problema ma- mokalakikan pues mejor amo kipiah n mistonmeh, pero okseki pos kinpaktia, kinpaktia kinpiaskeh este, san inon.